जू धुव्रीय भालू हूदन ठंडा इलाकों मा जीवित रैणू मोटी सफेद फर यूंकी घना वसा युक्त परत अर बड़ा पंजा हूंदा। जैसे कि ऊ अपडा शरीर मा गर्मी बढै रखदा। और ऊंकू जू शरीर आकार च ऊंथै ऊर्जा बचाण मा मदद करदू अर ऊंकी ज्वा त्वचा च कायी हूंदी जू सूर्य गर्मी थै अवशेषित करदी।